أفظل أقظي ليلة وحدة في قلعة مظلمة؛ لإن القلعة تحمل طبع تاريخي ،وأجواء غامظة ،وتجربة استكشاف الأماكن القديمة تكون مثيرة، استمتع بالتاريخ والعمارات الفريدة ،بينما -ق- قظاء ليلة في خيمة على قمة جبل يكون رائع، لكن القلعة ستعطيني تجربة ثقافية مميزة.